Allora babbu miu, nosu da Santa Giusta si seus trasferius a Aristanis. Però babbu miu, essendu responsabili de sa peschiera de <hesitation> de pischera 'e pontis, fiat su pisci in domu mia non mancat mai. Mama mia, filla de piscadori, era fiat bravissima a <hesitation> fai su pisci, quindi su muggini fiat su pisci chi prus <hesitation> prus preferiu. E babbu portat a domu bellus, bellu pisci maniu e anguidda grussa e fini, po fai a donnia manera. <laughs> E mia mamma s'ingegnava era brava a cucinare il pesce. Babbu portat donnia calidadi de pisci a domu e mama fia brava, bravissima a fai su pisci in tanti, non s'est mai mancau. Poita babbu miu fiat responsabili de sa pischera, mama mia filla de piscadori, quindi a Santa Giusta su pisci fiat aici, senza de. <hesitation> Però non sceti su pisci poita In domu mia ca fiaus undixi de familia, si pesant dus procus. E candu fiat su mes'e novembre, is primus de dicembre, si is procus. Grandu festa, a fai su sangu'e procu, su sartizzu, sa pancetta, donnia cosa fadiaus, non si mancant is provistas in domu. Fiaus meda e tocat a s'arrangiai, a fai totus custas cosas. E mama fiat bravissima, nosu agiudaiaus, tanti po nai, ma nosu prus papaiaus chi agiudeus. <laughs> Allora, su pisci maniu mama ddu fadiat in diversus modus, arrustu sopratuttu, sopratotu arrustu. Poi ddu fadiat a tacas, poi fadiat una bagnedda leggera cun allu meda e pagu pagu e poi nci poniat su pisci. Ma fiat una, fiat tropu bellu. E babbu candu su pisci fia mannu e portat is ous, sa botariga, babbu ddu sperrat, ndi bogat sa botariga E dda fadiat. Dda poniat asciugai, in <hesitation> in cortile a su soli a asciugai, e poi po una o duas dis cun sa <hesitation> cun su sali. Poi dopo ddu <hesitation> poniat custa botariga custa in <hesitation> tra dus arrogus de linna de <hesitation> e dda dda <hesitation> dda serrat cun d'una cosa, dda sigillat beni beni e dda lassat inguni. <hesitation> Diventat piatta, quasi piatta, naraus. E quindi <noise> Candu fia pronta sa botariga, cussu fiat su ingaungiu, cun su pani. Babbu miu si ddu portat a traballai mesu botariga, u' bellu arrogh'e pani e custu fiat su ingaungiu. Deu a bortas, candu seu andat, andau a traballai, ca teniu mancu dixiaset'annus e seu andada a traballai, <hesitation> mi <hesitation> mi giaiat mama u' de botarga de butariga. E mi ndi dda pigant is collegas de su traballu e deu si ddas giadiu poita tanti deu in domu ndi teniu atera e non mi ind'importat nudda. U' atera cosa chi mi praxiat chi fadiat mama Fiant i' longus, cioè s'intestinu de una, de sa bestia. Deu imui non mi nd'arregodu ita bestia fiat. Però fiant bellus grussus e mama ddus pulliat, ddus buddiat beni cun e acua e axedu. E poi ddus preniat de pani tostai chi poi beniat amoddiau e nci poniat tanti spezias tanti cosa, tamatiga sicada, allu, perdusemini. <hesitation> Imui deu beni beni beni ita totu poniat, ma a nosu si praxiat meda. Ddu poniat a buddiri, ddu codiat poi ddu poniat in d'unu pratu e ddu segat a fitas cumenti sa mortadella, più grossa, così. A nosu si praxiat meda, candu fadiat custu mama si praxiat. E poi <hesitation> non est chi fadessit coxina particolari, poita a mio babbo. U' atera cosa chi m'arregodada e chi non m'at mai est candu fiat carnevali e fadiaus is zipulas in domu. Una grandu festa. Beniat tzia mia, tzia Antonietta, sorri de mama, ca fiat una grandu lavoratore, <hesitation> ddi praxiat meda a traballai E ita fadiaus, teniaus sa giminera, su fogu tenendi, su trebini, una cassarolla manna prena di ollu e tzia mia poniat totu sa stoia in terra <hesitation> is civeddas mannas po fai s'impastu po fai custas zipulas, poita is zipulas nostras funt u' pogheddu particularis. <hesitation> U' 'orta fatu totu s'impastu, s'ollu fiat callenti, nci fiat custu imbudu cun d'una maniga longa e unu bucu abbastanza largu <hesitation> e si ghetat a turra, cun d'una bella turra s'impastu aintru de s'imbudu e si girat in s'ollu e bessiant serpentis longus naraus, fritus. Fiat una cosa meravilliosa, tropu bellu. A nosu si praxiat custa festa, fiat tropu bella e is zipulas bessiant bellas diaderus. <laughs> Eccu qua. E poi, <hesitation> poita poi su carnevali da nosu, a Aristanis, fiat particolari, fiat una festa bella poita, a parti fiat custa cursa de sa sartiglia, sa preparazioni e poi <hesitation> Una festa bella, bellissima, perchè, poita nc'est custa cursa de sa sartiglia. Totus custus cavallieris de totu sa sardigna benint <hesitation> beniant a Aristanis po fai custa cursa. E su capu, su capu de sa cursa fiat su componidori, <hesitation> una maschera meravilliosa. E quindi nosu, totus is abitantis fiaus sempri in atesa de custa, <hesitation> specialmenti nosu de su <hesitation> de su rioni cosa mia ca passat propriu sa sfilada de totus is cavallieris e trombettieri e tamburini passant totus in nostru. Fiat una grandu festa e nosu si bistiaus in costume, a maschera, cumenti 'oliaus nosu po andai a dda biri sa sartiglia, poita pigant una stella Po biri cantu stellas pigant eccu is cavallieris. E fiat una festa meravilliosa, veramenti, chi durat <hesitation> sa cursa si fadiat duas bortas, su <hesitation> su sa dominiga de carnevali e su martis de gò. S'urtima dì de carnevali. Custas duas dis nci fiat su gremiu de santu Giuseppi e de santu Giuanni, degli agri <hesitation> de is agricoltoris e de <hesitation> dei falegnami, de <hesitation> i' maistus de linna. Eccu qua